जर्मनी हांगल्या लोकांक सगळ्यान फामात। आणि प्रेमाचे जेवन मुझें कटलेट्स पाव जितून तेह मास भजून आपल्याक जायें तशले कडी घालून खात। हांगर लोक ह्या जेनक खूप आवड करता।